Raha ohatra sendra miakatra ohatran'izany ny ranomasina dia ny entana hapetraka eo dia ny vata-tegna no vonjena dia mandeha amin'ny toeran-kafa. Zay!